Mi wiyan mo "accaa hakke, mi miilaayi ɗun moƴƴaa kaa hooni non miɗe waawi naarande ma ko ɓuri ndii welde. Ñiiri walla so taawii won ko njiɗɗaa goɗɗun ka ñaametee. Jonkaa <hesitation> haala nan ndi njiɗɗaa ndii fa mi ndaarana en."